मिडिया च्या द्वारा लोकांची मता इन्फ्लुऍन्स करप हय एक साखे वायट गजाल। चड़से फावट मिडिया आपलो एक वेगळच्ह अंगले तैयार करून बारीकशे गजलिक खूप व्होडल करून लोकांचा फुडल्यान हट। तसाच कायत वेलार तेह सगलि चौकशी करी नस्ताना अर्धि इनफॉर्मेशन लोकांक दितात आनी तेका लागूण फुड्ल्या मंशाक तेचो त्रास जाता।